<hesitation> yex c̲h̲ixkwaꞌ x̱oꞌbgiꞌn o xiu las giat c̲h̲ak ti tako xki c̲h̲owma y lëꞌ yex nap xc̲h̲ug xi or lëꞌma xto ti tako xto, gunu xc̲h̲oꞌb kwa tako c̲h̲owma.